عشان تعلق لوحه عالچدار أول شئ تحتاچ هو ادوات بسيطه مثل المسامير بعدين أتبع الخطوات السته إلى هى أختار المكان و أحدد الإرتفاع و تحديد النقطه و أستخدم المقاب و ركب المسامير و أعلق اللوحه و خلاص بتكون كذا علقت اللوحه.